تۄہہِ چھا ہارمُت، مگر تُہۍ چھِو خۄش، یہِ چیز چھُ ظٲہِر کران زِ تُہۍ چھِو نہٕ کانٛہہ تہِ سنجیدگی سان نِوان۔